د فیتې یا متر د اوږدوالي د اندازه کولو د پاره کارېږي. دا د شیانو د اندازی اخیستلو او معلومولو وسیله ده. په تعمیر او نورو کارونو کې مهم ورل لری. فیته د دقیقې اندازه ګیری لپاره ښه وسیله ده. د فیتی په مرسته اندازه کول اسانه کېږي او د کارونو کیفیت لوړوي.